प्रगति के बारे में अगर बात करूं चू तो प्रगति मतलब विकास सीधी सीधे मतलब च की प्रगति मतलब विकास परिवर्तन च सीधा सिद्ध कहो तो मतलब प्रगति को मतलब विकास सुधार लगातार विकास करवा में। व चीज कटरी बढ़िया बना सके च वो हो प्रगति च। वा चीज ओर ज्यादा बेहतर बना सके च प्रगति मतलब वो चीज कितनी बेहतर बन सके।